لو في مشكله واحدة عايزه اتخلص منها عالميه هي مشكله الحروب اااا وكنت دايما هسعي أن انا احل اي دوله فيها حرب وكنت دايما هسعي أن انا انشر السلام في كل العالم وميكونش فيه دوله جايه علي دوله تانيه وكنت دايما هحب أن اقضي علي كل الحروب لأن الحروب ديه اكتر مشكله عاليه بتقابل ال ااا بتقابل الدنيا كلها